Mi yidi yewtugo hala tamre be ummatoore, min joda ha dal-dal min mofta, min yewta kala ko fe'I pat ha fijirde tamre je kosde ngam minin pat min yidi hala fijirde tamre kosde.